Iyoo, niŋ i ko duŋ feŋo, nte de, hani bii, aadoo miŋ be nbulu, wo loŋ ňiŋ feŋ yiriwaariŋolu. Nka lafi wolu le. Bari duŋ feŋ nakiyaa, wo mu kandoo le ti. Biriŋ nna dindiyaa tumoo la. nka kuriti sutuŋolu duŋ, bari kabiriŋ taata nwa nfaŋ kalamuta. nte. nfutuuta. nmaŋ feŋ fo ňiŋ feŋ sutuŋolu la karoo la. Iyoo, a se, niŋ i ye a jiibee, ňiŋ feŋ yiriwaariŋo, a beteyaata le. a ka baloo sutura le. Hadamadiŋo duŋ ňanta ka sutura. Iyoo, ooo feŋo miŋ ye a loŋ ko bii nte sawoo komi, nŋa nparee teŋ ňaamiŋ, ňiŋ mu be nna tentiŋ, ňiŋ lelu mu nna duŋ feŋolu ti. nniŋ jaŋ moolu si ka a fo ko. wo, o yere olofoo. miŋ ye a loŋ ko hani i maŋ wo fo, i ye a fo doroŋ. moo kende sitifeŋo, haa, moo kende sitifeŋo, pisiko moo kendoolu bee ka lafi a la, wo le ňaama, a ye yiriwaa. Sitifeŋ yiriwaariŋo beteyaata, hani i si naa wo fo, a lafita sitifeŋ yiriwaarioŋo le la, muŋ ne ye a lafindi siti feŋ yiriwaariŋo la? Bii, nŋa taa musoolu la karoo la. Bii i si musoo je. a ye sitifeŋo duŋ muŋ ye a loŋ ko niŋ i ye a je, ite ye a jiibee dorow, i be a la alihaaloo bee le je la. Muŋ ne ye a tinna wo keta? Sitifeŋo miŋ duŋ a deteta le, walla a sutiyaata le, doolu bi jee se, se toroo konpilikee, wolu mu fennu le ti, minnu ye a loŋ ko a keo hakkiloo sabatindi musoo bala le waati woo waati a muŋ a la musu ti, a maŋ ke a la musu ti wo duŋ mu seetaanoo le ti, wolaŋ na keebaalu maŋ lafi, lisilaamoo faŋo maŋ lafi siti feŋ baalu la, hadamadiŋo ňanta i ye ifaŋ sutura. Suturoo duŋ. ate, bii, a ye hadamadiŋo le nafaa. bayiri ala ate, ate be suturoo le kono, wo laŋ na a tinna a lafita moo woo moo be kuu woo kuŋ ne le ke la, i ye, i ye, a ye yiriwaa; i ye sutura a kono. Sitifeŋo, nte de, nna dindiŋ yaa waatoo la nka, minnu duŋ, nka feŋ sutuŋolu minnu, mee kabiriŋ alifaayaa hakkiloo naata huŋ, nregereeta le, nnimisata le muŋ ne ye a tinna wolu, nka wolu duŋ nuŋ nna wo dindiŋmaa la. Mee niŋ nsawoo mu nuŋ. niŋ kunuŋ mu bii ti. nbe kontiniyee wo danmaŋ ne la komi abe nbala ňaamiŋ. Wo le ye nlafindi sitifeŋ yiriwaariŋolu la, a suturoo warata le. Musoo, ye i paree sitifeŋ yiriwaariŋo la. a ye afaŋ muuraa, wallahi i kalanta, keo jarabita ňaa woo ňaandiŋ ňaama, niŋ i niŋ wo benta, puru i ye i dantee a ye, i ka hakkili fula soto a la karoo la. Bari niŋ i ye sipi kuntundiŋo duŋ naŋ, walla a ye pantaloŋ deteriŋo duŋ naŋ, niŋ wo tanbita i la siňaa kiliŋ, siiňaa fula, i ka a kili le. A ka ku, a ka kuŋo bondi kunmaayaa bondi moo la kuo to le. Parisiko i be a je la moo kunmaa, wo te a faŋ ke la teŋ. Wo le ye sitifeŋ deteriŋo ubiyeŋ sitifeŋ sutuŋo kuyaandi nňe. Nte ka sitifeŋ jaŋolu le duŋ.